Portugal pe jaeko oime vi kua teta pe uajaete jakuvo jare iroi y ara pe iroi ave mbaeti kirei mbate erei ojo yave otini jare ojo vi amovese pe ou ye jaivi jukurei kua oi jokua teta pe